Wani afa attan anna asin assadani nzann-ntta nzann-attan okuabwomi johb johb-owit-wani johb-owit nffa johb-owit-nttan owhani kwa-chi chi chi-owit wani chi owit affa chi owit nttan oha-wani ekrop erop erop owit-wani erop owit-afa erop-owit-attan erop-owit-anna erop owit asin erop-owit assadani erop owit nzann-attan erop-owit nzann-anna erop okhabwani erop-owit johb. erop owit johb owit-wani erop owit johb owit affa erop owit johb owit attan erop owit okhabwani kwa chi erop owit-chi erop owit chi owit wani erop owit-chi owit afa erop owit chi owit attan erop owit chi owit anna erop ata erop afa owit wani erop afa owit affa erop afa owit attan erop afa owit anna erop afa owit asin erop afa owit assadani erop afa owit nzan affa erop afa owit nzan attan erop afa owit okhabanani ka jobh erop afa owit jobh Erop afa owit jobh owit wani erop afa owit jobh owit afa erop afa owit jobh owit attan erop afa owit okhabwani kwa chi erop afa owit chi erop afa owit chi owit afa erop afa owit chi owit attan erop afa owit chi owit anna erop attan erop attan owit wani erop attan owit afa erop attan owit attan erop attan owit anna erop attan owit asin erop attan owit assadani erop attan owit nzann ntta erop attan owit nzann-attan erop attan owit okhabwani kwa johb erop attan owit johb erop attan owit johb owit wani erop attan owit johb owit afa erop attan owit johb owit attan erop attan owit johb owit okhabwani ko chi erop attan owit chi erop attan owit chi owit wani erop attan owit chi owit afa erop attan owit chi owit anna erop anna erop anna owit owani erop anna owit afa erop anna owit attan erop. Anna owit anna erop anna owit asin erop anna owit assadani erop anna owit nzam nffa erop anna owit nzan-attan erop anna owit okhabwani erop anna owit johb erop anna owit johb wani erop anna owit jobh owit ava erop anna owit jobh owit attan erop anna owit johb okhabwani kwa chi erop anna owit chi erop anna owit chi owit wani erop anna owit chi owit afa erop anna owit chi owit attan erop anna owit chi owit asin. po wani or naira afa po wani omanna ciri johb or naira attan po afa, po afa omanna ciri johb or naira nzann po attan omanna ciri johb, po anna po anna omanna ciri johb po asin or naira johb po nzann affa omanna ciri johb po johb po owit afa omanna ciri johb po chi, po chi owit afa omanna ciri johb po erop, po erop owit naira asin po erop owit asin po erop owit asin omanna naira asin po erop owit johb po erop owit johb omanna naira asin Abgubha kpa omanna po erop attan owit johb abgubha kpa omanna po erop attan owit johb omanna naira asin abgubha kpa omanna po erop attan owit chi abgubha kpa omanna po erop attan owit chi abgubha kpa omanna po erop attan owit chi omann a naira asan, abgubha kpa omann po anna abgubha kpa omanna po erop anna omanna naira asan abgubha kpa omanna po anna abgubha kpa omanna po erop anna omanna naira asan abgubha kpa omanna po erop omanna naira achi abgubha kpa omanna po erop anna owit cho omanna naira asin, abgubha kpa po erop anna owit chi abgubha kpa afa abgubh kpa afa omanna naira asin abgubha kpa omanna po asin afa owit ciri johb abgubha kpa afa omanna po johb, abgubha kpa afa omanna po johb owit ciri johb abgubha kpa afa omanna po chi abgubha kpa afa omanna po chi owit ciri johb abgubha kpa afo owit po erop abgubha kpa afa owit po erop omanna naira asin abgubha kpa ata owit po erop owit asin abgubha kpa afa owit po erop owit asin omanna naira asin abgubha kpa afa owit po erop owit johb abgubha kpa afa owit po erop owit johb omanna naira asin Abgubha kpa omanna po erop attan owit johb, abgubha kpa omanna po erop attan owit johb omanna naira asin, abgubha kpa omanna po erop atten owit chi abgubha kpa owit chi omanna naira asin, abghbha kpa omanna omanna naira asin abgubha kpa omanna po erop anna, abgubha kpa omanna po erop anna omanna naira asin, abgubha kpa omanna po erop anna owit as in, abgubha kpa omanna po erop anna owit asin omanna naira asin, abgubha kpa omanna po erop omanna naira achi, abgubha kpa omanna po erop anna owit johb omanna naira asin, abgubha kpa omanna po erop anna owit chi, abgubha kpa afa omanna naira asin, abgubha kpa affa po asin abgubha afa omanna po asin afa owit ciri johb, abgubha kpa omanna po johb, abgubha kpa owit johb omanna ciri johb abgubha kpa afa omanna po chi abgubha kpa afa owit pochi owit afa ciri johb abgabha afa owit po erop, abgubha kpa afa owit po erop omanna naira asin, abgabha kpa afa owit po erop owit asin, abgubha afa owit po erop owit asin omanna naira asin, abgubha kpa afa owit po erop owit johb, abgubha kpa afa owit naira asin